Taloha za nagnano fanatanjahan-tegna fa za amin'izao karaha efa tsy dia mahefa magnano fanatanjahan-tegna satria kamo zagny za hagnano ananjy. Dia najanoko hely io fagnanovagna fanatanjahan-tegna io amin'izao. Fa izy ndraiky mbola, tsy maintsy mbola hiherigna za hgnano ananjy.